Ọdu no hum otu kpẹm fiyẹdu a, anu wenyi a, ẹgẹ nalọ keyi bi le yenyi a lẹa, alọ ge yọ memligwu, igwu nya bẹn kọda kawọ noge hi, akeyi che nmẹhọ, awọ noke hin akeyi la nmoloho, aligwu a biwọlẹ anignu a na, inyi ge yanu memlẹchọ ge yanu, alọna kpẹm alọ kpo kleche olenmo, alọ kpo kwuche, aba ka gu gbenyi a ale fu nmanu alọ tenyi nmọchọchi ọdan kadọka ogba ọmọnẹ alọ tenyi nmọchohi, oke yọ ja ọmọnẹ meti ẹploje ẹhọ bọa, ake kwọyi bi ga gu nege gbo-a, alọ gba, alẹdẹ tọ, alodo lọ ehọ leka ẹdẹ ko chikapa, alọ ge logege tipumu. Ake logba kpẹm naga ọlẹ ọma ake lemkpọ kuwa hechola, emkpo chola bọ ọma alọla kuwa gwo tipu emkpo ọma, emkpo ọma lewu kpẹm kpẹm bọa, alọ deyi kuwa alọ hiya, alo liya kpẹm bọa, emkpo nachola nole wa a, ake lehẹ tipunu, ẹna leje ko kwu je kwu ya kpẹkwu ọma, ake habọta, ake lọ kọ tipu ogbanjẹ mlodeyi bọ ja a a, ake kwẹdẹ kuwa ipujatipunu memlogege a, kọs aba gbọ bobu nalọ wiya bọa oge lẹya kpọtu a, akwẹdẹ piya tọ memlogege kpẹm kpẹm bọa, oke kwu henyi amota ja a a gbọchọchi. Owu bọ gbọchọchi bọa ọdan ka mota konu kobọn, dima oge gbonipi oga lọhi gwan, so alọ kpo bẹga nowu ge bọbọ kpẹm, onu bọ ja gbọ chọchi bọa, ake kwoliyunhiya kwọwu, ake krọyi chila, aba lọ chuta kpẹm bọa adọka jela nẹ ake lọ kpo tipu ega noge lọdeyi hilandọ a, achẹ kewagala, aman awọ no doka gwa, nadoka bigẹchọ, abo la num ge gwa abọ lẹa, obọkwun, oyọda duma, olọhi iye nehi oge joyi oge joda duma nadoka lege je lọkpiye, ọda nalo̱ trọ a leka enyi.